ما نيش بادية بالكل في العمان ما نعرفش نعوم بالكل آآ ما نصورش كنشجي عاسا بحرية باش نچم نقعد آآ ثابتة يعني على سطح البحر أكيد البحر باش يهزني وأكيد باش نغرق أنا ما نعرفش نعوم وما نچمش أن نچارى التيار ومانچمش آآ مانچمش نواچه عاصفة بحرية أكيد.